اني كلس كلس كلس انزعج من صوت عقارب الساعة احس انو متخليني ارتاح ابدا لمن اني انام فأبدا ما احب اسمع صوت الساعة لمن اني انام.